Ao e filaharagne vola mandritry e tao voloany gne zanvie, fevrie, marsy, avrily, mey, juin, juillet, aout, septambra, oktobra, novambra, desambra.